Lu misi di ottobri mi fa pinsari a lu ritornu a la scola. Quannu iu era nicareddu, la scola accuminciava nni stu misi. Ora li scoli accumìncianu già a settembri: cosi di foddi, cca 'n Sicilia a settembri ancora è stati e li giùvini hannu a jiri a nchiujìrisi dintra tutta la matina pi studiari Mah...